Pues ngüey porque pues a veces anok pajleck najñe per mi familia mongüech guñakuej gumajñe o ajier mi familia show mandiow o ajier este mi- mi koj, najta ajkuet a mi not o mi kual mi konaj shuey ajkuet amintaj o a veces pues anok mismo lamashom mandiow, ashom mandiow mi mama o ashom mandiow mi tet, ashom mandiow mi a veces mi- mi abuelito mi- mi famil entonces pues meawan ajguey ijch mamijch omeaj sanop o aran ke anok a veces gumajleck alek altiel ñipelan hasta pues sandiow mi famil pues meawan ajguey ajleck pues kiambajiet y por es pues por anok o por olonok akuej gundom majleck anok meawan tiempo najñe jan.